<hesitation> Ia ara-dalagna ny fampiasana teknôlôjia koa hagnatsara ny fahaizana fahaizanan'ny olombelogno satria amin'izy akeo igny olombelogno afa tsy afaka misaraka amy teknôlôjia sady manamôramôra fomba fiasan'olombelo, magnampy azy, aveke koa tsara afaka afaka magnoratra afaka anoratana.